چې کله ماشومان وو، زموږ په وخت کې نیرکاتي به وو، چې موږ ویل هغه نیرکاندې کې کنه یو وړوکی توپک وي ورسره، نو یو څو کاڼي مو راټول کړل او نیرکاتي به مو کول او تېرېندو به مو کوله، او بل کوډیاني به مو کول او کور کې کور کې لوبې مو کولې. د یو کوډۍ بل ته واده کېده، د بل هغه بل ته. د کوډیانو ودونه به مو کول، همدغه لوبې به مو کولې، سیمه ایزې لوبې همدغه وې، ډېر خوند و په کې. او بل، مونږه لغمانیان نه پوهېږم څه ورته وایي، خو ما خو د ماشومتوب پاکستان کې تېر شوی دی. موږ پاکستان کې ورته پت پتوه ویل. یو به سترګې پټې کړې، نور به ترې منډې وهلې، بیا به یې چې سترګې خلاصې کړې، د هغو پسې به تلل، پیدا کول چې څوک به چېرته و. زموږ په سیمه کې همدغه لوبې کېدې او موږ ماشومان همدغه لوبې به مو زیاتره کولې. او نیرکاتي به زما ډېر خوښېدل. نیرکاتي لوبه ډېره ښایسته لوبه وه، ډېر به مو خوښېدل. په ژمي کې ډېره زیاته یخني به وه او په یخني کې به ناست وو، او په ژمي کې مو دغه لوبې کولې.

زما په نظر د افغانستان لپاره ولسواکه حکومت ښه دی ځکه ولسونه حکومتونه جوړوي که د ولس همکاري او د ولس همغږي نه وي، حکومت هیڅ هم نشي کولی نو تر ټولواکه حکومت ولسواکه حکومت ښه دی.

طبعا ښایست او بدرنګي ارزښت لري، خو موږ ښایست دېته یوازې، دېته یوازې نشو ویلی. که یو انسان په قواره باندې ښایسته وي، او اخلاق ونه لري، هغه ته موږ، هغه ته ښایسته نشو ویلای. او که انسان بدرنګه قواره ولري، او ښه صاف نیت ولري، او ښه نیک اخلاق ولري، هغه ته موږ ښایسته ویلای شو. طبعا څېره مهمه ده، او د انسان په ژوند کې ډېر رول لري، خو مهمه خبره د انسانانو په ژوند کې ښایسته اخلاق دي.

له بې ځايه لګښتونو څخه بايد ځانونه وساتو

زورواکي قانون زه بدلوم. که ماته واک راکول شي چې زه په ښار کې یو قانون بدل کړمه، زه به د زورواکۍ قانون، ځکه <hesitation> کمزورې او زورو ته به یوه سترګه ګورم. حق به حقدار ته ورکول کېږي، سزا به مجرم ته ورکول کېږي. داسې به نه کېږي چې مجرم به ځي او بیا به هغه خوار سړی همداسې پاتې وي.

صبر کول د انسان په ژوند کې ډېر رول لري په ځينو کارونو باید صبر وکړي او الله پاک هم ویلي دي چې صبر کوونکي ته اجر زیات ورکول کیږي او یو متل دی په پښتو کې چې وايي د صبر میوه خوږه ده نو ځينو کارونو کې صبر ګټه لري او ډیری کارونه چې دي په ورځني ژوند کې هغه لوی لوی اهداف چې دي په صبر سره به ته به حوصله کوي ته به صبر کوي خپلو کارونو ته به ادامه ورکوي بیا به هغه کار ته رسیږي تاوان خو نلري ګټه یې ده خو انتظار یې سخت دی

د شمسي برېښنا په افغانستان کې ډېره زیاته استفاده کېږي. یوه خوبي یې دا ده چې مطلب، اسانتیا یې دا ده چې که برق لاړ وي، که نه وي، د ورځې لخوا په لمر باندې بیټري چارجېږي او شپې د هغه څخه استفاده کېږي. او بله خبره دا ده چې اوس خلک د <hesitation> برېښنا پر ځای باندې <hesitation> سولري برېښنا کارېږي، ځکه هغه بیلونه چې وي، هغه دومره استفاده کېږي نه، لکه د <hesitation> مصرف چې زیات دی. د سولري برېښنا استفاده زیاته ده، مصرف یې کم دی، نو ځکه خلک ډېره استفاده کوي.

که په رښتیا وجود نه درلودلای نړۍ وه خو همدغه نړۍ وه خو د پیسو بديل به بل شی وه لکه پخوانیو زمانو کې چې د پیسو پر ځای سکې او یا مممم طلا کاريدل یا به خلکو خپل شیان سره تبادله کول چا به یو څه درلودل چا بل څه نو بیا به یې هغه سره بدل کول او خپل ضرورتونه به یې پوره کول یا به د پیسو بل بدیل وای بیا به هم همدغه نړۍ روانه وای

<hesitation> په افغانستان کې ځینې ولایتونه مې لیدلي دي، خو زیاته په کلیو او په داسې ولسوالیو کې بلا بلد نه یمه. خو ما په ښارونو کې ژوند کړی دی، په کلیو او ولسوالیو کې مې ژوند نه دی کړی. خو اکثره وخت چې کوم کلي ته تللي یو، هغه ښه خوند کوي، ښه صفا هوا لري، باغونه لري، شنې درختې لري. او هغه د سیمې چې <hesitation> اوبه لري، هغه بالخصوص ښې دي، لکه د کابل د پغمان ولسوالي چې ده. دې کې هم شنه دره لري، هم اوبه لري، هم خلک د میلو او چکرو لپاره ورځي.

په دې وایس کې هیڅ نه دي ویل شوي

زه تاته په تمه وم بهر

زما په اند د انسان څېره، ظاهر یا د هغه فزیکل برخه د یو انسان په بریا کې ډېر زيات او ستر رول لري. هغه انسان چې پاک او منظم وي، خپل ځان ته رسیدګي وکړي، هغه انسان چې که څه هم څهره چې ده یا دا ظاهر شکل دا د الله له خوا دی. موږ نه شو کولای چې هغه ته تغیر ورکړو، خو خپل نظافت ساتل، پاکي ساتل، خپل ظاهري شکل ته په پوره ډول توجه کول، دا هم تر ډېر حده پورې زموږ ورځنۍ کامیابي، یا هم زموږ د ژوند ستره کامیابي په دې پورې اړه لري. ځکـه هر انسان چې پاک او منظم وي، هغه انسان چې د هغې امممم ظاهري شکل په نظم وي؛ نو هغه ته خلک احترام کوي، هغه خلک خوښوي، له هغو سره خلک راشه درشه کوي، د هغو سره خلک خبرې کوي، هر څوک غواړي د همغه سره اړیکې ټینګې کړي، هر څوک غواړي له همدې کس سره اممممم مشوره وکړي، ورسره کېني، ملګرتیا ورسره وکي، نو همدا ده کله چې له دې کس سره ملګرتیا پیل شوه، اړیکې یې ټینګې شوې، له دې کس سره راشه درشه شروع شوه، دغه کس په ډېرې اسانۍ سره کولای شي د خپلو ملګرو له طریقه د هغوی له مشورو سره په استفادې، د هغوی له قانون سره په استفادې، د هغوی د غرض کړه امممم د هغوی د دا څه چې هغوی لري د هغه څخه په استفادې کولای شي ځانته ورځنی ژوند ښه تنظیم کړي. ځان ته وظیفه واخلي، خپلې اړیکې ټینګې کړي، د هغوی سره خپل ارتباط په اصلي معنا وساتي، ځکه اوس وګورو ډېر فوکس په همدې باندې دی. هر کس غواړي له داسې کس سره اړیکې ټینګه کړي چې د هغوی شکل ښایسته وي. په اصطلاح که بل وویم هغوی خپل فزیکي شکل ظاهري بڼه ښه ساتي، اهميت ورکوي، اممم هغه کس د ټولو خلکو خوښ وي. ټول غواړي همغه سره اړیکې ټینګې کړي، ټول غواړي له همغه سره خپل دغه ورځنی ارتباط وساتي، ټول غواړي له همغه سره ملګرتیا وکړي. نو همدا دی کله چې اجتماع رامنځته شوه، کله چې اړیکې رامنځته شوې، کله چې له دې سره ملګرتیا راشه درشه رامنځته شوه، دا تر ډېره حده پورې بریالی کس دی. دا کس کولای شي په ډېره آسانۍ سره خپل ورځني مشکلات حل کړي، خپلې اړتیاوې پوره کړي، اممم ځان ته ښه سیستم ژوند او زندګي جوړه کړي، ځکه که چیرې موږ وګورو اړیکې داسې یو څه دي چې د نن ورځې د بریا باعث کېږي، همدا اړیکې دي چې موږ د ژوند اااااا لوړو کامیابیو ته رسوي. د اړیکو پالل، همدا اړیکې دي همدا خپلوي ده، همدا اآااا که درته ووايم همدا یوه دوستي ده. چې موږ کولای شو په آسانۍ سره خپل هدف ته ورسېږو. که چېرې موږ چا سره اړیکې و نه لرو که چېرې موږ له چا سره صمیمانه ښه ژوند ونه لرو، یا موږ بېخي نه شو کولای یا هم په ډېرې سختۍ سره کولای شو چې خپله ورځنی اړتیا پوره خپل مشکلات حل کړو او بریالی کس واوسو.

لکه څرنګه چې پخوا به په ودونو کې، د خوښیو او خوشالیو په مراسمو کې، خلک ټکان کول او یا به یې د بلې اصطلاح له مخې ډزې کولې، دا دود او رواج اوس هم شته دی. اوس هم ډېر افغانان په خپلو خوشالیو، ودونو او د خوښۍ په مراسمو کې ډزې کوي. خو د دې تر څنګ د سازونو غږول، رقص کول او چک‌چکې وهل هم هغه مثالونه دي چې دوی ټول سره د دغو کارونو په اجرا کولو غواړي خپله خوشالي نورو ته ښکاره کړي. همدارنګه نورې لارې او طریقې هم شته چې خلک پرې خپله خوشالي نورو کسانو ته څرګندوي.

هغه ځای ته مه ځه چې قدر دې نکيږي

اصلاحي کارونه دې ډير شي

موږ وويل چې ورځ ښه ده، خو ورځ دومره ښه نه وه لکه څنګه چې موږ ويل.

که چيري موږ د نړۍ هر ځای ته سفر وکولای شو او موږ فقد ځان سره یو ملګری ولرو او باید ددې ملګري معيار څه وي دا چې موږ ټاکو زما په نظر زه داسي یو ملګری ټاکم چې هغه صادقه وي صادق ملګری چون په صداقت کې هر څه راځي که چيري یو ملګری مې صادق وي هغه هيڅ کله ماته دورغ نه وایې هیڅ کله ما سره خیانت نه کوي هيڅ کله ماته چل ،فریب او دوکه نه راکوي ځکه فقد همدا یو معيار که چيري هغه صادقه واوسي هغه نور معیارونه په خپله پوره کوي هغه ما سره د سفر په ترڅ کې که چيري صداقت نه کار واخلي نو هغه به مممم کوم نور معیارونه چې د ژوند دي فرض کړ رښتيا ويل خیانت نه کول مممم په چارو کې په خبرو. کې صادق اوسیدل دا زما لپاره هر څه دي زه داسي ملګری غوره کوم چې هغه صداقت ولري هغه رښتيا ووايې نو په دغه طریقه سره به زما سفر ډیر ښه وي او ښه به پر مخ ولاړ شي

موږ او تاسو ټول بايد د پښتو ژبې د بډاينې لپاره بې ساری کار وکړو

په رأس کې باید یو سړی وي یعنی رئیس جمهور باید یو سړی وي او بیا دوی قانون جوړ کړي او د قانون لخوا څخه مسؤولیتونه او واکونه مشخص شي او هغه باید د رأیی له لارې خلکو ته انتقال شي.

حقیقت هم په بازار کې د سودا اخیستل، په مال چنې وهل یو دود دی. دا خلک چنې وهي، خو په کومو بازارونو کې چې اعتبار د خلکو تر منځ کم وي، او <hesitation> پر چا مشتري، پر چا دوکاندار باور نه کوي، او دوکاندار په مشتري باور نه کوي، نو دلته نو چنې ډېرې وهل کېږي. ګنې نو په اصل کې چنې ضرورت نه دي. نرخ باید معلوم وي، او <hesitation> د خلکو وخت باید ضایع ضایع نه شي. بلکې نو زما په نظر چنې وهل ښه کار نه دی، که چېرې ټولنه داسې جوړه وي چې هلته باورونه موجود وي، او بل په تجارت، دوکاندارۍ کې فیکس نرخونه وي، بیا د چنې د وخت ضایع کول دي.

که چېرې بېرته کوچنی شم، اول خو دا امکان نه لري، او که چېرې کوچنی شم، نو به بېرته کوچنی کېږي، او هغه ژوند چې ما کړی، د هغو پسې ارمان کوم. هغه ټول ښه و، خو بس یوازینی شی چې هغه پسې موږ ارمان کوو، هغه د کوچني والي عمر دی، چې هغه ښه عمر و او ښایسته عمر و. نو بیا هم موږه هغه لوبو پسې ارمان کوو چې هغه لوبې مو کړې دي.

بلی هو زمونږ په کلتور کې ملمستیاوې ډېر لوړ ارزښت لري ،نو په دې خاطر بايد د کوربه تندی باید ورین وي چې میلمانه ورځي د هغه تندی باید ورین وي د هغو سره مجلس وکړي ، هغو سره نظر شریک کړي نو په دې سره میلمانه نه خواتوري يا (نه خفه کيږي) کوربه به هم ښه کوربتوب کړی وي.

ښکلې څېره چې ده د لیرې څخه ښه معلومېږي، یعني د لیرې څخه پر چا ښه لګېږي چې دا ښکلی انسان دي خو د انسان جزابیت هیڅ وخت په څېرې کې ندې، بلکې د هغه خبري ډیرې مهمې دي د هغه کړه وړه ډیر مهم دي دا ډیر رول لري که چیرې هم ښکلی وي هم یې کړه وړه و خبرې ښه وي نو هغه بهترین انسان دي . او که نه نو یوازې ښایست د جزابیت لامل نکېږي، خبرې ډیرې مهمې دي، کړه وړه ورسره مهم دي اخلاق مهم دي بس دا خپله انسان جذاب کوي

زما په نظر د ښوونځي استادان باید <hesitation> ښه <hesitation> تدریس ولري، بااخلاقه واوسېږي او ښه تجربه ولري. حوصله، صبر، زده کوونکو سره ښه چلند وکړي. باید تدریس سره خپله علاقه ولري، او خپل <hesitation> ریښتینې تجربه ولري. نور یو ښه زده کوونکی، ښوونځي <hesitation> استادانو باید خپل ښه اړیکه جوړه کړي له والدینو سره، نورو استادانو سره، زده کوونکو سره. باید د <hesitation> زده کوونکو <hesitation> مشکلات یا ستونزې حل کړي. نو حوصله، حوصله، صبر باید یو استادان ولري.

په ژمي کې چې واوره وشي، مرغان، حیوانات له اوبو خوړولو او د <hesitation> پناه ځای برابر له کمښت سره برابرېږي. موږ ورته باید خوړه برابر کړو، اوبه او د پناه ځای. نو مرغانو ته باید دانې، تخمونه واچوو، او حیواناتو ته واښه او همدغسې نور خوراکي مواد چې ضرورت دي. نو باید اوبه ورته واچوو، ځکه چې له یخې هوا له کبله <hesitation> اوبه کنګل کېږي. باید تازه اوبه ورته کېږدو، او باید د پناه ځای ورته جوړ کړو. د مرغانو ته کوچني بکسونه یا ځایونه جوړ کړو چې هلته پناه واخلي. همدغسې زاړه لرګیو نه ورته کوټې جوړ کړو، نورو حیواناتو ته پناه ځای جوړ کړو، تر څو هغوی له یخني نه جلوګیري وشي، <hesitation> په پناه کې واوسي.

او که پیسی نه وی نو تغلیم هم نشودکولایدنودپهدژوندذکی دواره مهم دیدزما په نظر تعلیم

. هغه چې خندل، خندا يې داسې وه لکه چې خندا نه وه، بلکې يو ډول پټه اندېښنه وه.

زما په نظر، د کور ډوډۍ نظر د بازار ته ځکه خوندوره وي چې په ښه نیت او محبت، یعنې مور يا خور یا کورنۍ په مينې او محبت سره پخوي. نو تازه والی یا تودوالی د نسبت د بازار د ډوډۍ <hesitation> خوندوره وي. یعنې د کور د ډوډۍ اکثرا توده وي، او د بازار ډوډۍ یخه یا سړه وي. نو پاکوالی یا کیفیت، پاکوالی په نظر کې نيسي. په کور کې اومه مواد یې، یعنې وړه، اوبه، یا نور مواد، څه چې ضرورت وي، باکیفیته وي. دا په نظر کې نیول کېږي. نور په حوصلې پخېږي. طبيعي پخوالی؛ یعنې د کور ډوډۍ په دې منظور <hesitation> خوند لري نظر په بازار باندې. یعنې په اعتماد پخ پخېږي. نو همدا کیفیت دا ډېر مهمه دي د ډوډۍ په پخ، يعنې ډوډۍ په پخولو کې.

زما د پسرلي موسم ډېر خوښېږي، ځکه چې باران وي، او باران کې بیا ورپسې لمر او هوا ډېره ښکلې وي. نوره زم، ځکه د پسرلي موسم ډېر خوښېږي چې ونې شګوفې کوي، سبزي شنې وي. نو زما، زما خوښېږي چې د پسرلي موسم کې له کوره <hesitation> دباندې تفریح ته لاړ شم، پارکونو ته <hesitation> یا چکر ته لاړ شم. هوا ښکلې وي او ټول ځایونه شنه وي.

هڅه وکړه چې د نورو په غياب کې د هغوی بدګويي ونکړې

د جام منار هم لکه د هيواد د نورو لسګونو اثارو په شان ځانګړی تاريخي او کلتوري ارزښت لري

د هېواد د ابادۍ او پرمختګ لپاره تر ټولو نه لومړی تعلیم مهم دی، او د هېواد هر وګړی باید، که هغه نر وي که ښځه وي، د تعلیم سطحه یې باید لوړه واوسي. او همدارنګه په هېواد کې امن واوسي، جنګ باید نه وي. نو دغه د هېواد د پرمختګ سبب کېږي. او همدارنګه، کله چې جنګ ونه اوسي، نو هر څوک تعلیم یافته واوسي، نو دلته اقتصادي سطحه هم لوړېږي، چې دا ټول د هېواد پرمختګ باندې رول لري.

که چېرې یو میلیون ډالر په لاټر لاټرۍ کې راوخيجي، نو زه به اولنی لومړنی کار به دا وکړم چې <hesitation> په خارجي ممالکو کې به تحصيلي بورسیه ځان ته واخلم. هلته به خپل د پوهنتون پاتې زده کړې چې بدبختانه زموږ هېواد کې خو دا هیلې او ارزوګانې نه پوره کېږي. او بل زما همدغه هیله او ارزو وه چې زه خپل تعلیم مې، پوهنتون مې، پوهنتون زده کړې ترسره کړم. نو متاسفانه چې بعضې خلکو، ناپوهه خلکو، موږ همدغه ارمانونه، هیلو ته پرېنښودولو چې پوره شي. نو زه غواړم چې دومره پیسې ولرم، په بهر، له افغانستان څخه خپلې زده کړې، پاتې زده کړې سرته ورسوم.

ما مال واخيست، خو هغه مال مې مالوم نه شو چې آيا رښتيا هم زما مال و که د بل چا مال و.

که ټولو خلکو یو شان قد قواره او یو شان ذوق ژوند لرلای، نو ژوند به ډېر بې مانا، بې مفهمومه وای، او ژوند به هیڅ خوند نه درلودلای. همدغه توپيرونه دي، <hesitation> اختلاف نظريات دي، همدغه قد قوارې توپیرونه دي، همدغه د ژوند ښکلا ده.

کلي ته لاړم چې کيلي راوړم

هغه خلک چې د وخت په ارزښت نه پوهیږي نو هغوی ته زموز سپارښتنې دا دي چې بايد د وخت په ارزښت پوه شئ وخت داسې دی لکه سره زر نو بايد موږ د وخت څخه ښه استفاده وکړو او هره ورځ چې د الله تعالی لوی نعمت دی بايد په همدي وخت کې موږ ښه ، مثبت کارونه تر سره کړو نورو ته ځان ته ټولني او کورني ته او ټوله هيواد ته مو خير ورسیږی حتی ټولې نړي ته مو انسانيت ته ورسيږی نو موژ بايد دغسی خپل وخت بي ځايه په خوبونو په بي ځايه خبرو او بې ځايه ناسته ولاړه باندي ضایع نکړو نو موږ بايد هميشه زده کړه وکړو هره ثانيه هره دقيقه بايد زموږ په نويو مهارتونو نوي سکيلونو په زده کولو باندي تير شي ځکه که نن موز زيار وباسو زحمت وباسو نوي څه ذده کړو نو زموږ ژوند به اسانه وي نو موږ بايد خپل وخت بي ځايه تير نکړو.

د افغانستان په لرغونو آثارو کې داسې نښې موندل کيږي ،چې دا ثابتوي دلته زرګونه کاله وړاندې هم خلکو په ډير مهارت سره د خټو او ډبرو څخه بيلا بيل لوښي جوړول

افغانان باید، ځوانان او پیغلې باید انساني چوکاټ کې ازادي ولري؛ مثلا د تعليم ازادي باید هلک او نجلۍ دواړه ولري. <hesitation> دې مکتب ته تلل، کورس ته تګ، پوهنتون ته تګ، دا باید، دا د انسان فردي اساسي ازادي ده چې باید ورکړل شي، او څوک یې ترې وان هخلي. او همدارنګه د وظیفې ته تګ، او خپلې کورنۍ او ټولنې ته خدمت کول په مثبتو کارونو کې، دا یې هم ازادي، او څوک باید د چا کار کې کار ونه لري. او کومه ازادي باید ورنه کړل شي؟ هغه ازادي چې هغه د انسان پ ضرر اوسي. هغه ازادي مثلا، یو څوک دي دومره ازادي ولري چې د هغوی د شر څخه ګاونډي په تنګ وي، کورنۍ غړي په تنګ وي، ټولنه ترینه په تنګ وي. <hesitation> داسې ازادي باید څوک ونه لري؛ هغې مخنیوی ونې وشي.

د بزګرۍ ژوند له زحمت څخه ډک دی، بلکل. خو زه فکر کوم چې هغه بزګران چې دوی ټوله ورځ په خپلو کروندو کې کار کوي، او خپلو حاصلاتو ته چې دوی کومه خوشالېږي، او په کومو کمو کارونو چې دوی بوخت دي، نسبت نورو انسانانو ته به ډېر خوشاله وي. یعنې هغه څوک چې ټوله ورځ په باغ کې، ټوله ورځ په یو باغ کې له خپلو ګلانو سره مصروف وي، او یا هم په کروندو کې د خپلو غنمو، جوارو، غله جاتو او میوه جاتو سره مصروف دي، او خپل فصل حاصل ته دوی خوشالېږي، که څه هم زحمت یې ډېر دی، نو نسبت نورو انسانانو ته د دوی خوشالي ډېره ده. ځکه چې د دوی معصومانه سمپل ژوند دی. نو زحمت یې ډېر دی، مګر د دوی ټول خوشالي، ژوند، سرمایه هماغه کروندې، ځمکې او پټي دي. نو دوی ډېر <hesitation> د دې خوندونه هغه څوک احساسولی شي چې هماغه مسلک کې کار کوي. مثلا بزګران دي، دوی په خپلو کړو وړو ښه پوهېږي، او د خپلو پټيو د حاصلاتو د دې شیانو نه خوند اخلي، لکه موږ چې ګورو نن سبا په لرو پرتو سیمو، اطرافو کې، ولایتونو کې.

که موټر په دښته کې خراب شي، نو موږه دې حالت سره څنګه مقابله کوو؟ ښه، اول خو موږ کوشش کوو چې خپل موټر مو سم جوړ واوسي. یعنې کله چې موږ په اوږده سفر باندې ځو، او هغه ځای چې کې دښتې وي، شاوخوا هېڅ څوک نه وي، نو موټر، نو موټر ټول پرزه جات چې دي، ټول چیک کول دي. او همدارنګه موږ باید ځان سره تیل، اوبه هم واخلو، ځکه چې هلته موټر ته پکارېږي. او همدارنګه موږ خپل ضروري وسایل، چې هغه خوراک، پوشاک او همدارنګه موږ کوم مشکلات سره مخ شو، نو <hesitation> هغه شیان چې موږ ورته اولیه ورته ضرورت لرو، هغه شیان باید ځان سره واخلو، تر څو هلته پاتې شو. او تر ټولو نه مهم دا چې موږ ځان سره باید موبایل یوسو. که موبایل هلته کار ونه کړي، یعنې دغسې ځایونه وي چې هلته موبایل هېڅ انتن ورنه کړي، نو موږ باید ځان سره خوراکي توکي دښته کې باید یوسو، تر څو دښته کې بند پاتې کېدل موږ د لوږې، تندې سره مخ نه شو، او خپل ژوند مو له لاسه ورنه کړو، تر څو چې یو څوک پیدا کېږي او موږ سره کومک کوي.

پخوا په خلکو د ژمي شپې په کیسو او بنډارونو تیرولې مګر اوس دا دود چې دی بدل شوی دی اوس ټول خلک چې دي کیسو د یو ځای ناستو الی هغه د جرګو بندارو او حجرو دا خبرې تللي دي ټول خلک موبایل دی او د موبایل سره خپل وخت تيروي هر څوک ځان ځان ته ناست بس موبایل دی موبایل کې کیسې دي مممممممم بنډارونه شیان اوس نشته دي که څه هم موبایل چې دی موږ د ټولې نړۍ سره وصلوي که هغه دوستان وي خپلوان وي نو هر څوک اوس د شپې تر ټوله شپه ناوخته پورې خپل موبایلونو کې مصروف همدا بندارونه دي بس خلاص

که دا لاره سمه وي، نو ولې ناسمه ښکاري، او که ناسمه وي، نو ولې ځينې خلک پرې ځي؟

ديو بريالي انسان تر ټولو مهمه ځانګړتيا داده چی خپل ژوند کي هغه هدف ولري او دخپل هدف په ترسره کولو کي صبر تحمل زغم ولري او هيڅکله نااميده او مايوسه نشی او همدارنګه بايد تسليم نه شی بار بار کوښښ او هڅه وکړي تر څو خپل هدف تر لاسه کړي دچا دمنفی خبرو تر تاثير لاندي رانشی او خپل مخه او خپل هدف ونيسي او هغي لپاره هلی ځلی وکړي نو دا به بريالي شخص وي او هر کله چي ناکام شي بيرته بايد هڅه وکړي چي زه انشالله بيرته يوه ورځ خپلو هڅو ته دوام ورکوم او همدارنګه هيڅکله تسليم نشی

په بازار کي سودا اخيستلو پر مهال چڼې وهل بلکل يو دود دی په افغانستان کي، ځکه چي بېل خصوص زما هم خپله داغه ډېر عادت دی چي چڼې وهم دوکاندار سره تر څو مي ښه شی په ارزانه کړي نه وي. ځکه چي دلته قيمتونه ثابت نه دي، لکه نورو هيوادونو نړۍ کي چي مارکېټ ته ننوځي هر شی ثابت قيمت پرې ليکل شوی وي. دلته افغانستان کي مثلاً جوړه يي راوړي، په dis دوه زره، dis يې په تايي خرڅوي په پنځه زره، په لس زره. نو دوی چي دي dis بيخي يعني خپله ګټه اخيستل، هو پرېده چي dis پنځه چنده په کي ګټه کړي. نو دا ډېر ظلم دی. نو مشتري چي کله سودا اخلي بايد چڼې ووهي، ځکه ثابت ريټ نه وي او دوکاندار چي کوم نرخ وايي هغه ډېر لوړ وي. نو کله چي چڼې ووهي dis هغه خپل ريټ ته يې لږ راښکته کړي، يعني مثلاً dis جامې دي، دوی بيعه کړي په پنځه زره وي، نو dis په پنځه زره بيعه کي اصلي قيمت يې زر روپۍ وي. نو که چڼې ووهي dic تاته يې شايد يونيم زر يا دوه زره درکړي چي دوی په کي زر، پنځه سوه خامخا ګټي. dic که چڼې ونه وهي نو هماغه پنځه زره يې درباندې خرڅه يي. نو دا د وخت ضايع نه ده، بلکي خپلي زموږ پيسي سپمول دي.

د اختر په ورځو کې خلک خوشالي کوي او د يو بل مبارکۍ ته سره ځي او همدارنګه د ذکورو طبقه يا نارينه چې دي هغه جوماتونو ته ځي هلته د اختر لمونځونه ترسره کوي او بعد له اخترونو څخه راځي يو بل ته د اختر مبارکۍ ورکوي او همدارنګه ماشومانو ته عيدي ورکوي او د لويانو کورونو ته ځي د اختر مبارکۍ لپاره او نوي جامې اغوندي ټول خلک او موږ چې دوه ډوله اخترونه لرو يو کوچنی اختر دی يو لوی اختر دی، لوی اختر کې موږ قربانۍ کوو او همدارنګه په کوچني اختر کې چې دی موږ يو بل کره ځو خواږه شيان جوړوو لکه وچې ميوې ميټايانې او همدغسې چايونه دا يو بل دغه دي په دې خوشالۍ لمانځو او لوی اختر کې قربانۍ کولو سره غوا حلالوو، پسه حلالوو او همدارنګه وزې حلالوو، او اوښ حلالوو، چې دا غوښې بيا په درې برخو ويشو غريبانو ته خپل کور ته پريښودل او ګاونډيانو ته ويشل چې دا ډيرې د خوشالۍ ورځې دي

زمونږ په سيمه کي ډير خلک دي هغوی وریجې پخوي او زما د خوښي خواړه هم همدا وريجي دي

۲. که انسان په خپل ژوند کې صبر او زحمت ولري، نو خامخا به يوه ورځ خپلو لوړو موخو ته ورسېږي او بريا به ترلاسه کړي

د افغانستان تر ټولو ښه ولسمشر یا پاچا <hesitation> امان الله خان و. امان الله خان <hesitation> ځکه چې امان الله خان د هېواد پراختیا، پرمختیا غوښتله، هېواد ته یې پرمختګ ورکولو واقعاً، او یو وطن‌دوسته او وطن‌پرسته شخص و. او همده په نولس سوه نولس کال کې د یرغلګرو څخه خپله ازادي هم واخیستله، او هېواد یې هم خپلواکه کړلو، او د نورو ازادو هېوادونو سره یې برابر کړو. او د ده په دوره کې د تعلیم ته ډېره توجه کېدله، بالخصوص د <hesitation> اناثو یا ښځینه وو تعلیم ته. د ده زده‌کړیالان له زده کړې لپاره بهر ملکونو ته لېږدول. د ده په وخت کې ډېرې نورې پراختیاوې، لکه د دارالامان ماڼۍ یا د دارالامان ښار جوړول، د سړکونو جوړول، لرو پرتو سیمو کې د ښوونځیو جوړول او عامول، او همدارنګه د ژوند د آګاهي یا د <hesitation> اساسي حقوقو <hesitation> باندې خبرول او ورکول، عدالت تطبیقول، او همدارنګه د بهر هېوادونو ته تللو، تر څو هغه هېوادونو زده کړه وکړي چې څنګه یې خپل ملکونه پرمختللي دي، یا خپل هېواد ته یې خدمتونه کړي دي، یا دومره پرمختللي دي.

ځکه خپلې ژبې ته کار کوو چې ژبه په موږ حق لري. ژبه زموږ هویت ده، ژبه زموږ پېژندګلوي ده، او <hesitation> همدا موږ باید خپله ژبه نړیواله کړو او هم یې ډیجیټل کړو، تر څو لکه څنګه چې انګریزانو خپلې ژبې، انګلیسي، ته خدمت کړی دی، نړیواله کړې یې ده. که موږ خپله ژبه نړیواله نه شو کړای، حداقل دومره یې باید خدمت ورته وکړو چې په نړۍ کې خلک وپېژني. که خبرې پرې ونه کړای شي یا نړیواله نه شي، بین المللي نه شي، نو ژبې ته به موږ باید ډېر کار وکړو. او بالخصوص پښتو چې زموږ مورنۍ ژبه ده، ډېره وروسته پاتې ده نسبت نورو ژبو ته. اوس موږ هلې ځلې او کوشش کوو چې خپلې ژبې ته خدمت وکړو او لوړو سټېجونو ته یې ورسوو.

کله چې موږ ماشومان وو، د کلي ماشومانو سره به مو مختلفې د کوچني والي، وړکتوب لوبې کولې. هماغه د هماغه منطقې عنعنوي دودیزې لوبې، ناوکۍ، کودیانو باندې لوبې کول. جنکۍ به راټولېدلو او هم <hesitation> ناوکۍ به مو جوړوله او لوبې به مو پرې کولې. او همدارنګه نورې لوبې به مو هم کولې، لکه چندري ورته وايي، هغه لوبې به مو کولې. <hesitation> او د <hesitation> ریسمان بازۍ لوبې به مو کولې، او همدارنګه ډېرې داسې نورې کلیوالې لوبې به مو کولې. همدارنګه مو کوچني والي کې، ماشومتوب کې کرکټ لوبې مو هم کولې.

که یو بهرنی وپوښتي چې اتڼ څه شی دی او افغانان ولې ورسره مینه لري، نو زموږ ځواب به دا وي چې اتڼ زموږ یو ملي دود دی، او اتڼ افغانان په مختلفو خوشالیو کې کوي. <hesitation> او <hesitation> اتڼ کول د خوښۍ باعث کېږي، او دا چې ده، زموږ دود، کلتور او عنعنات ښيي. <hesitation> نو اتڼ چې دی، دا په ډېره ډله‌ییزه توګه کېږي، په یو نفر اتڼ نه کېږي. نو که <hesitation> څو ډلې راټولېږي او اتڼ کوي، په خوشالیو او د خوشالیو په مراسمو کې <hesitation>

کله چې موږ اسمان ته ګورو او ستوري ځلېږي، نو زموږ په ذهن کې دا فکرونه راګرځي چې دا د الله تعالی خلقت ده. هیرانېږو د الله خلقت ته، چې کاینات یې پیدا کړي دي، او د ده شتون موږ ته راڅرګندوي. او بل دا چې ستوري ډېر ښایسته ښکاري، د شپې په تیاره کې ځلېدل. او بل موږ ته دا سوچ راکوي چې ایا دلته انسانان ژوند کوي، نه کوي؟ او ستوري ایا د ځمکې په شان سیاره ده، نه ده؟ ژوند امکانات شته، نه؟ <hesitation> او دغه فکرونه موږ ته راکوي: ایا کوم مخلوقات هلته ژوند کوي، نه کوي؟ او د ځمکې نه څومره فاصله لري؟ څه شي نه جوړ شوي دي؟ کوم کوم شیان چې د ځمکې پرمخ وي، هلته شته دي، نه شته دي؟

موږ نن غواړو چې ښوونځي ته لاړ شو او هلته نوې زده کړې وکړو

د ونې پرېکول زموږ په چاپيريال باندې ډېرې بدې اغېزې لري. که ونې نه وي، نو هوا به ډېره ککړتیا سره مخ شي، محیط به مو ناولی او ککړ اوسي، او همدارنګه ډېرې زیاتې بيماريانې به منځته راشي. انسانان به تل مریضه اوسي، ځکه چې ونې چې دي، په پراخه اندازه اکسیجن توليدوي، او کاربن دای اکساید چې دی، هغه جذبوي. نو ونې په زموږ چاپيریال کې یو ډېر <hesitation> ښه رول لري. د ونو په پرېکولو سره محيط زموږه ډېر بدرنګ ښکاري، او همدارنګه فضا به همېشه ککړه واوسي. بارانونه به نه وو، نه وي. مریضیانې به ډېرې وي، ځکه چې ونې د اکسیجن تولیدونکې منشا ده.

<hesitation> هو، چای زموږ د کلتور یوه لویه برخه ده، او <hesitation> زما په نظر زیاتره خلک چې دي، شین چای خوښوي. که څوک چېرته مېلمانه راځي، یا هم کوم رستورانتونو ته ځي، نو شین چای چې دی، نسبت تور چای ته ډېر عام دی. او شین چای چې دی، نسبت تور چای ته ډېر عام دی. او شین چای چې دی، نسبت شین تور چای ته یې بې ضرره دی، ځکه چې تور چای چې دی، نیکوتین یې زیات دي نسبت شین چای ته. او همدارنګه د معدې مشکلاتو ته هم دواړه ښه نه دي، خو تور چای بېخي نه دی ښه. نو شین چای خلک ډېر <hesitation> استعمالوي، استفاده کوي. او شین چای چې دی، ستړیا له منځه وړي. <hesitation> او خلک یې ډېر دود او رواج زموږ په سیمو کې <hesitation>

د کوچيانو ژوند له ډيرو ستونزو سره مل دی خو زما په نظر تر ټولو په زړه پورې برخه یی د دوې عامه او ساده معصومانه ژوند د ميني محبت نه ډک یې ژوند يي هغه ساده ژوند چي دوې هماغه ميږې د دوي لپاره هرڅه دي هماغه پسونه هماغه پيول او د غرو درو کي اوسیدل يوځاي نه بل ځای ته کوچيدل يو ځای نه بل ځای ته تلل نو دوي ډير ساده ژوند لري چي دا ددوې دا زما لپاره ډيره په زړه پورې ده ددوې هاغه ساده توب، ددوې هغه رښتینولي او د دوې هاغه سوچه خوراک چې ټول د هماغه لبنياتو څخه استفاده کوي

۴. موږ کور ته لاړو، خو کور کې څوک نه وو، ځکه چې ټوله کورنۍ مو ښار ته تللي وو.

ولادين بايد د خپلو ماشومانو لپاره داسې يوه فضا رامنځته کړي، داسې مثبتې خبرې وکړي چې ماشومان خپله ناکامي ومني او هغوی مايوسه نه شي. يعنې مثبته روحيه ورته ورکړي، مثبتې خبرې ورته وکړي او وې هڅوي، تشويق یې کړي او ورته ووايي چې زه پر تا باور لرم، بل ځل به ته کاميابېږې، ښې نمرې به اخلې. او هېره دې، که ناکامه شوی یې نو تر څو چې څوک ناکام نه شي، د کاميابۍ په خوند نه پوېږي. نو داسې مثبتې او ښې خبرې ورته وکړي، محبت تاميزه فضا رامنځته کړي. ايس داسې احساس، ماشوم داسې احساس ونه کړي چې زما په ناکامۍ باندې زما والدين خفه شوي دي. که چېرې ماشوم خفه شوی اوسي، نو والدين بايد داسې خبرې وکړي چې د هغه مايوسي او د هغه داغه خفګان له منځه يوسي. نو وې هڅوي، تشويق یې کړي، ډاډ ورته ورکړي او ورته ووايي چې زه او موږ درسره يو، ته ګډون يې، بل ځل به وګټې، بريا به ستا اوسي. نو دغه خبرې چې ماشوم له مايوسۍ څخه ژغوري او له خفګان څخه یې ژغوري او خپل ناکامي هم منلی شي.

ځکه هغوی دومره پوهه نه لري، اګاهي نه لري، چې له غبرګون او نورو شیانو سره مخامخ شي. د هغوی همدومره محدوده پوهه وي او په عنعنوي فکرونو کې ایسار وي د بدلون او نویو شیانو رامخکې کيدل ورته سخت تمامېږي، يو ډول د ويرې احساس کوي. نااشنا وي ورته. له بدلون سره ځان نه شي عیارولی. د نويو شیانو په استعمال او ګټه اخیسلو نه پوهېږي. د خرابېدو او ورانېدو ډار به هم په زړه کې لري او ځکه وېره کوي.